ס'איז נישט מעגליך צו זאגן נאר אמת אין די גאנצע לעבן ווייל א מענטש האט אסאך מאל וואס מ'דארף אוועקדרייען די אמת פאר שלום. צו האלטן שלום אדער ס'נישט דווקא א מענטש זאגט ליגנט <hesitation> צו טוישן אפאר קליינע זאכן צו האלטן שלום <hesitation> סאו גייט אייביג א מענטש עס טון סאו ס'נישט אינגאנצן מעגליך אז א מענטש זאל קענען זיין נאר אמת'דיג.